Epɛ dɛ edzi edziban a ahoɔdzen wɔ mu a, emi mosusu dɛ ebɛpɛ atosodze ahorow bi tse dɛ aborɔbeton - na dza ɔkeka ho. Nna edze afora wo ndzi- w'edziban ahorow a edzi, atse ase. Afei nduaba ahorow bi tse ekutu, anamuna, brɛfer, mpuwa, nadze yi so taa dzi. Na ndziban a hɛn yɛnoa edzi no yi so emi musussu dɛ ɛbɛtseew angoa edziban do. Na edzi ndɛmba bi a ahoɔdzen ahorow wɔ mu bi tse dɛ kontomire, bedwirow. Dɛm ndzɛma no etaa dzi na enom no mu nkwan. Wahwɛ abɛnkwan, nkakra papa bi a ɔbɛma enya ahoɔdzen bebree. Ma ɛde bɛka ho no mu yedur koraa no a ɔbɛma enya ahoɔdzen.